<hesitation> وأنا صغير، يوم كان عمري ثلاث سنوات، كانت جدتي الله يرحمها ويغفر لها جابت لي هدية كذا، دبدوب. من زمان كان لعبتى <noise> المفضلة. وكنت ألعب معه وأخذه جنبي على السرير. توفيت جدتي الله يرحمها، <noise> وأنا ما زلت لهاى الحين محتفظ بالدبدوب اللي جدتي جابته لي. محتفظ به وأحطه جنبي على.